Afokis akuj ngesi naga ejoko okuju aminanini iyongo akudunget kon. Ejoko ekidunyet kon imina iyong logier loa iminarar iyong akwaan kon. Tominakin ekidunyet kon logier loa imaar iyog itaan niche deng. Amina ngesi na, kingarak ekidunyet kon, logier loa ingarakinea iyong itaani niche deng niti elosi. Aiokis akuj ngesi na, ejok akuj noi kuliko ibore en daang iwakinit iyong akuj ngaren emam nakaalak na kitapete iyona emam nakarunok na kitapete iyong alotoomi eboyer kon eboyer kon yei akuj emam narunok kitorete iyong alokidiama edeke, kori ng’ang’ario na itorotoote ne, kori ngapikipikio na enangangate ngitunga. Iwakinit iyong akuj ngaren ni itori iyong daang ni itori iyong daang ibala akuj nya alosi ayong, kingaren iyong alorot aloa etorit ayong dang. Ejok akuj kuliko ibore en daang. Alotoomi akai akuj, alosene ayong kai akuj emaimaene akuj alimokinit akuj eboyer kang vile ni eyei. Emaimai ayong akuj abala akuj kingarakinae ka kingarakinae ka ngika de alotoomi, asakia aewapak erot kon alotoomi ekai kon. Ejok akuj ngesi tokona oyakar ayong tanang ngirwa lu. Krai kolong atama ayong emekiniang akuj pe kanangit ayong akwaar na etia na abakar ayong ejok akuju katanit kolong ayong mapema, ani kolong kayunete ayong ngitunga akuj kayavete kai akuj, ngesi abalar ejok akuj alosit lokanisa. Kitatami eboyer loa jokon ekanisa, nikoni ekanisa arukit iyong ka itaan ni emasi epuroot. iruko iyong ka itaan niemasi epurot tayari epanya esi daang eehambi. lakini iruko iyong ka ifaan nieyei tooma nakiroit akuj eboyer lokon daang tojeker, tojeker jik noi kiwapak iyong ngilunga luche lu eloose kai akuj. awi nakon deng eyei akoro kori emam akorio iyei iyong kai akuj kori, iyei iyongo iwopit akiroit akuj ibala iyong akuj a ngasain kanu iwakinit iyong akun ngaren emam nakalak na kitapete iyong alootomi eboyer, alomaleriae alodekesinei, tani ni itori iyong daang iyei iyong ngaren akuj mam nakalak na kitapito. iyong abalaa ayonga kona alootomi eboyer lokang, awi nakanh vile ni eyei aruno kolonh ngiche ruwa, ani alomani toomi lokanisa, ajeker sai awi nakang emam narunok. keyei akoro deng iboyo niajekaa iyanio sai niajekou, amina ayong ekanisa kotere ngesi ananigtor ayong ngirwa ne alotomini tani awi na eyansak sai akiyen atamar ejok akuj moi kuliko ngakuro nu daang iloma iyong nia akuju mam nakaalak na kifapito iyong ebuni akimuj deng kisakuni iyong ngasain daang iminakinit iyong akiroit akuj ngasain dang. Ayong robo ejok akiboi ka ngiranin niajekon. Amina ayong ejiranit lokojokon saana amina ayong ejiranit lokojokon. Ayong akirauk ayong tani ngichan lukarunok ejiran ngesi kengarakini ayong nyekengarakini ayong lokatong lo elona nyekengarakini ayong apakang lo elona jiran ngesi kengarakini ayong ejok ejiranikoni kama akwaan nakon na ilatari iyong ngasai daang ikoni kama akwaan nakon na ilemuni iyong kilatar kipakakin ikoni akwaan nakon ebala akuj tominak ejiran kon kwa naiminar iyong akwaan nakon tokona nakarikauneta ayong ngichan elaa ayong jiran kanga tama jiran ayongaa kanyamit ayong akoro tolem jiran ngolo kainakea ayong akimuj atama ayong jiran amakar ayong ibore be ati kekobak karai takae itaan ni awi kana itaan niarunon, ejok itaan niaui kana noi ikoni akiru na etepi, nyikirukauni itaan nia awi kana a lobarabar bila ni mala ejok itaan ngini ikoni akiru. Nyikiri kauni iyong itaan nia awi kana ilosi iyong alobarabar nyisiena iyong ngakiro narunok kisiyani iyong ngakiro na ajokak kimalae niajekon eishima aloapolon alo aria eishima jik loapolon aria takae torono itaan niawi kana kikotarit sua ketamarit eroko ngakiro nuku ikote ngakiro nukua aria ngakiro aui anakeng topudosi ejok jiran kingarakini iyong aloboyer aloedeke deng kidekakin iyong ingolikini ekoe be nyenyeuno bo takae ati ikoniai edekaa eyei echee dawa neke nakisi nyoni akou kori erorum. Tama iyonga akoua ka erorum tolem edawa kingarak eringa ngitunga lukon nyepona, tayari kingarak iyong jiran eringa ngitunga lukon nyepona anakipi deng na ingolikiniea iyong eyaa ngakipi nawi nakeng tonyara iyong ati kingarakinae ngakipi tama bwa towok lakini ilomakinosi iyong ka jirani ematus ekiyen ikoni nen ikoni iyaribu iyong eboyer lokon daang alotomi emaisha lokon daang ejok jirani kuliko ngakiro kon daang jirani ejok jiran anakiro kon ka daang tokona ilot iyong tama iyong ilosi kerai nasapar tama iyong jirani alosia nasapar nabe ati kidong kite ne ngesi ite aui nakon ngina paka tolot iyong ni ilosi iyong aboung mini iyong tokona losibitar jiran ngina ebuni kitodol iyong atipei eringa ngitunga lukon nyepona tama ekoe be emam bo ati tumarae aeka losibitar woi nyebeen pa kalimokinere ayong todoul atipei kingolik iyong ikoni iyongai inyou kwani iperi kwani jiran ngesi kidoli iyong atipei kuliko lokatokon saana. Ebidii ngesi io evaas loa iyakar iyong kifang kifang atolini ohidii ka ateni kon iwakini iyong akuj ngaren ibala iyong akuj ibere eken ebidii iwarinit iyono akuj ngaren nakang kingaren iyong alootomi eboyer kang kori alootomi evaas ebidi aloefanyia kaloko isomate ngide lukon aibere anidiochichi anikinakini iyong akuj. kilip akuj ibore ni isaki iyong doang, kiinakini iyong akuj na iendelari iyong aebidii kon isomate ngide kon angoropiyae kanu, enangete ngida lukon university angaropinyae kanu, iyatarosi ngiboro lukon lu ebalakearosi iwakinit iyong wkuj ngaren. Ebidii ngesii lo, ibore nidiochichi ni kunakinit iyong akuj, ilipit kolong iyong akujibere ati, kiwak iyong ibere nidiochichi ngini ngaren, isisomae iyong ngide lukon tokea primary paka secondary paka university iwakinit iyong ebidii toomi nibere ni eanyuni iyong elosi ibere nidiochichi ngini iendeleehari ibere ngini tolosi ikoku nikon iosukul tolosio losibitar earea losibitar enapi inapi iyong dong, ingarakinea tani paka jiran deng aibere kangini. ingolikini jirani deng tamaa ibere nidiochichi nikolong atingit itaan ekenia, be alallaar, be eyatakin eyei akuj etiono itaan eken ingarakini ibere even ukieka iwakinit iyong ebidii jii iendelearit iyong ngaren ka ibere ngini iyotokini emaisha lokon ngaren nigebongi nabo naboor, iwakinit iyong akuj ngaren ibere nidiochichi ni iwakinit iyong. ngide lukon enapete akwaar ngina, awi kon dae ejeker akwar ngina, iwakini ngachie katenio kai deng iwakini. Ngiche koshenia ngicge deng, ngiche ketio toomi kai dong, iwakinit iyong ebidi toomi lotau kovi toomi natameta kon. Ikoku kon nikolong tani oyei nikulong abangunit alosukul iminimini iyong iche bere iwakinit ebidii, ibere ngini na iminiminerea iyong ngaren eyakari ikoku ngini ngaren iwakinit iyong akuj ngaren isisomae ibere nidiochichi ngini ikoku ngine kovi ebidii lokon ngolo iwakinit iyong ngaren alotoomi iwakinit iyong akuj ngaren kimorik ka akou kon atamet nakalong kiinakini iyong akuj. Iyotokini iyong ngaren, iyotokinete ngide lukon ngaren, na iyotokini iyong ngaren, ibere ngini daang na elalaror enyemete ngijiranin kon, iteete ngijiranin kon atama itaan enia esiyotok akuj ngaren. Nikoni nikolong eboio kongin. Abalaa ayong bocha kanguni amina ayong ebidii noi lokojokon itaan ni kainakinit ayong ngakiro na etia neakwaa na etia naa. Abala ayong akuja kainak ayong deng ebidii la ikona neni eyotokinio ngaren, kanguna ejou ebidii noi, alodea alikungdae abala ayong kiwak ebidii alotooma akilas kon alotoomi akilas kon akitab nakon na ifanyi iyonga tangaa ngatameta kon ka akil nakon na alotoomi na kiinakinit iyonga akuj kiyatak ebidii ko ngaren, kiyatakinea ngamakisea kon tolosio ngaren, edigirii kon. Na kengarakinitor akuj atamet na ikoni na, na ewakinit ayong akikasakina alokidiami ibere ekenia kiyatak nabo iyong akikasakina kon ngaren kon sodi kingarakina iyong akuj kiyitorea ngaren ejok noi.